Ama bio oyapu ma ina aru paka mate mute mu ina drumo forn pakambo te ite oneni bom ke beni ya lamuro piorie an saki toru me bo sibiri so angai manji be ikaki so̱ angai seki so angai a wakiba so mingi bu angai <hesitation> emein so pitein torn me bo piki oko me ke angari toru bufkamai. Moku emein me tomi ke bra sua mabu prie be ye owu skola, moku ni boli me mu te oboko sime ke inke and bari be igbo me bo sua te ke minji me bo sua kuma mibai saki emein opata bo te oboko si meba goye goye orokri pei fante. Emein be opaka bo te oboko sime pei fan te ina igbo me okaba oko me ke ina owu so ba seinji so piki oko me ke emi yeri a dua paka boye anam munoso̱ seinji me abaji bu tomi tai kuma seinji be opakabo te bo tomi ma buro mai kuma subini ama me ni inkien bien te paka bue, sebi ame so toru mebo emi ma goa goye gaye emeim be orn ave duten te town ye kron taja be ye igbu kuno ama apuso obowa ibote bo igbo me oke kam mosi mawa inji me oki penwa meni sime te ami <hesitation> ikoli ida apuma bowa oto sebi patham bowa mie ke ina ofuro ba ina ofuro turo osibi su wa oto sibi paka-abo ma ofruro ba ami saki mbre gborio kuma ori emein be oko me ke pakabo gbinkri oroloku te ja, bélé te oko me ke yewa. Minji bu since be anama bakam mabu brasua keni prie be ayina kini bai be ayina kuma mi toon bu jene jene oko smieye mu paka bo te ke tomi ba-a, omnete.